<noise> <hesitation> Fomba fiasan'ny machine fagnanaovagna impression ai <hesitation> aminay atoy manko ai <hesitation> ôhatra hoe tia hagnano impression anao de <hesitation> asaina mandeha aminà cyber fogna le zaza de tenenigna aminanjy hoe 'ndeha ataova impression ôhatra raha ity de kaofa tonga aminà <hesitation> cyber akany de <hesitation> efa misy <hesitation> lamachine a <hesitation> magnano an'le impression.